Kamba sighaghire kindo kyahira, ivona mndu kuikakwia hii maana ngichifurai kanyi nitholie Tv nihire andu findo vya mathanga. Ena Tv nivone taarifa mbalimbali tamathangwenyi, ena lingi nichilolea maigizo gharika kena hena Tv. Wachiilagha muvi mio ikenda kwanchi furahi imaririaho.